Mandry aligna reka amina hôtel na nuitée arakaraka: izy koà le hôtel maventy aby quatre étoiles na cinq étoiles regny <hesitation> misy dimy hetsy, efatra hetsy, enigna hetsy karan'igny aligny reka fô izy koà le antognontognony ndraindray amina dimy aligna sy iray hetsy, aroa hetsy, aray hetsy, valo aligny, le tegna môra akeke amina roa aligny, dimy arivo sy roa aligny, telo aligny ake.